Gara wana etok pana pok kara kalapang ngane ta pok ai nu, eta pok ina matang garo lo mat pana leu la angasik are ta kuluti ra ekara ngane, kara ngane ta gun kara ngane kara minang abuta kuluta kul kavane ta tangintol abua kasang ta pok longina lo sto kara sokak gun kara lak kara me asot ian e kara masoka isua, pulpul me pulpul ina ta pok lo sto gi pana laklak kaisang gawek ipang angasik ira i marakane ta kulut ira tang kai tang akurol tang malopen is sok kira lo tang ngan kara ngane tapok ina bap posok. Ta ngan ina siva tara ta puk malang ta soksok eta ngian ta kalapang ina angasik itari, soksok ita ngian ne ta pok ina siva ia kara mas tektek lo lana mas tangina ta tektek ina ta pok kang kula ne soko ne kusang kalapang ina lak tektek ita kulit iri kara minang abua kula siva, tapok ina matang aunenge ta itok i tektek surek akamus kara kapkapis wo tektek. Ta kawalia kara minang lo no, kara mas kapis ita pok agi tuk ta pok a imas polok ata pok i polok kare ngan tana ta pok kai na kawala tektek aro gila tektek ara ta kulitira e kara ka pik akau lo tang gun kara buk soka tang pok ina bap posok kara tarai pana ka tangintol avo i potai awe bang, kara ta tangintol i potok kam mata nerik pak ingling unai rik pokai rik po rik pona matai gawek ga gun tari ina ina mat kasang worikai mat laklo ta po iweka angasik ita kulit malang lo ta pok tari ina bap aino kalapang ina sok alu matang wolita laman ta ngavus ina laman kalip ina tektek arek ta kulit egia angasik ira ina karang ngan ia kare igia angasik ita kulit ira tangintol avu ga lovu kula siva, aunenge ta etoka tektek git ima po tak siva akamus wa ta tongtong ta tapiak ina bapo sa, kai ta po atapuk lo ta pok tarai lo siva e kam kule siva kapis e wok kara sok kara tang wek malang ta saksak. Ta pok pana mani tok sak ta kau ta papiok, ta ur nia ta pok ro pana leu ita panga nia ta pok angaro ta mat pana leu angasik ita kulut ira inata laman ga tawai ra pana tang ina mamona abus raramat, tangian, ta kapuk o to so karika nasone laman tang ngun angasik ane tang kulitira akara ngan kara poka moka kama tangintol awak lo siva garo sokane.